Piiroowal kam en naftinira e bibeele maa ngal, e bibeele maa ngal ngal ño’a henndu, ngal tuuroo henndu, yaago gaɗa gaɗa ngal ño’ira henndu les, ngal towta, e ngal naftinira e cembe maa ngal, cembe bibeele e henndu ngal dilla.